لعبة أحب ألعبها مع أصحابي <hesitation> وأنا صغيرة كنت أحب ذي الألعاب ال- <hesitation> الورقية اللي نسويها في الفصل يعني مثلاً نلعب إنسان حيوان، نلعب بينق ونلعب ذي الأشياء، وكمان وقت الفسحة كنت أحب ألعب أشياء زي الطيرة اللي يكون فيها كذا حركة وجري، <hesitation> بس كبرت طبعاً صرت أحب شوية الألعاب الأون لاين، وأحب كمان مثلاً الألعاب اللي تكون في جمعات زي الكوتشينة أو لعبة تاسيكونز أو في كذا يعني، ألعاب كثير تنلعب في الجمعات أحبها.